Usen emana mmi edi asaña saña usañ. Ndin nkemana ke akpa ofioñ isua, nkemana ke usan ofioñ edip ma itiaita ke akpa ofioñ isua. Ndin nte nseinade ndinam e edi, eyi usien isiere usen oro, edieke mme owu edude adiana edude adiana ọduñde adiana min, mbin onyuñ ọdiọñọde diọñọ min usuk owu idika mme mkpo utin iko, mme itie kied ekewed mkpo abaña usen emana mmi. Edi ami ke idem ndemede nkọm Abasi oro anamde min ndu ihuem mfiak nsim o afiakde adian ifua nwen onọ min ke isua uwem mmi. Nkom Abasi mma, nka ufọk Abasi Akanam Akanam etubim ọdiọñọ. Etubum idiọñọ nte ọboñ akam ono inñ ke mfin edi usen emana mmi, nnyun nmfoñ ndi, nnana nduọk odudu, mbubreyi ko edieke nyemde ndiworo ntie ma mme ufan nni, nwọrọ nketie ma mme ufan nni, mmon akpri ọkuk nsin ke ekpad, ika ikedep mmin nnyuñ inwoñ. Inyuñ idep unam ita inem idem nnyin esid ite ke mfin. Mme ufan enyuñ ekemede onyuñ ekiene esin ubok edep mkpo ifan, nnyin inyuñ itie ida inam idem nnyin inyuñ inem idem nnyin esid. Nte nsimade ndinam usọrọ usen emana mmi edi oro.